Ny loko manga maizina indray a dia ohatran'ny hoe malahelohelo, manjetonjetoka izany raha vao mahita hoe loko manga maizina, ny hatsiarovako ny loko manga maizina izao a, ny logo an'ny orinasanay a loko manga maizina dia isaky ny mizara zavatra koa zareo a dia io loko manga maizina io foana no couleur ana zavatra zarainy